אלא כנת מצטר נזרע אלמאכלא לי כא נכל ראדי נזרע אלחאג׳את אלבסיטא ואלסהלא בחאל אלטמאטם, אלפלפל ואלכס, אול חאג׳ה ראדי נכתאר בלאצ׳ה פיהא אשמס כאפיה ואלתורבא מזיאנא ממבעד ראדי נחרת לארד וראדי נגרס דכשי לי בעית, כל נהאר ראדי נעתאני ביחום בלמא אאו בדכשי לי מחתאג׳ין, ואלתנד׳יף מאלחשראת, ראדי נסתמתע בלמאכלא דיאלי ותכון קריב לטאביעא בזאף.